Korta uña retako jae yaiporu ipuere vaera opaeeeete ñanepoape reta yaeki aguiyeara okuakua tuisa jaeramiñoviko ipuere vaera ñanepijaita reta yandepi ñanepijape tuisama ñanepoape yave jokua yaiki pipe vaera yaiporu kua